അമേഇരികദ ഹവമന ബാരി വൈവിദ്യമയ വാദുന്ദു। ഉന്ദു ഓന്ജി മല്ലദേയ്സ വായേനേ ഏത്തു, പ്രതി പ്രദേശേദു ബേതേ-ബേതേ ഹവമന വാതവരന ഇപുദു। ഉത്തരദു, ഛലിഗാലദു ബാരി ഹിമു പാതവപ്നി, അന്ദ ദക്ശിന ബഗദു ഹിമകദിമേ, ഇജന ഹിമ ഇപ്പര്ല ഇപുജി। കേലവു പ്രദേശേദു ദോമ്ബു ഇപുദു। പസ്ഛിമ കരവലിദു, ഥന്നദ ഹവമന ഇപുദു। അമേഇരികദ മദ്ദ്യ ബഗദു, ദോനല്ദു തോജുലു। അന്ഛേനി, ഇസന്യ ബഗദു, ഛലിഗാല, ബാരി കതിന വാദിപുദു। ഉത്തരേ, അമേഇരികദ ഹവമന ഓന്ജി പാതിരദ വിവാരിസര അപുജി।